Mi wujan nyebban lotugo nyi'e ha woggirdum, sai mi wogga nyi'e am. mi wata ndiyam mi lallita hunduko am heba laaba voda.